Ebiakpo yenin kyefa akpobe ose geni ama keni ria keni ton ose why mu, why fe fiye sei tsion ebo gbe-doh tei ye ke tceme ela nu ene ekiipe, ban-ebi gba egberi izon tu adi tha eh kene wai mene nunu eme ekiyor ebi fa tane ekiyor ebifa, me keme bo yain timi bo fei de ba, me keme yewa time thoro fei de ba gbe fiye me ene awoh sai bra nana beh ye tci tha me zitua awon ama eh he, ebika fa tebra e dan ke fa mi yin-oh tebra ten thoko tce emomo arimeme ya, fe bra, do do ke atce-de, duwel ware ke ama thoro mene awon ame sisi bo bra doh pa-oh yain bua bua mene zinifa ana mor me keme dibi dduwel kpe di me. Ebi tce bi ke la wene mi la sine eni awon kpo kpemi zith sei ebi are ke la, sai ma kpo mie ku mo, tceme ba-kumo, zini keme ye ke ye ebi ke tori, eke bi don bra emene kpo kpemi ye di de sieya eni akpo mi deh ekpo la yei bina ki ebi pei mu bra den mo ebiye la-de ye, akpo yenin ye ene be beh ne eme ebide otu ama tare pere-peile tu doh tu beh ya abahi beh olu leh gbali o suo be ne tceme sei wene ke wene doh kene sa wene doh eni da tolo mene sa akpo yerin ah tai tepo yarin ah ye shede kpo kemi gholo ebi akpo yenin bulu beh ekiyo tua zaye tce lamene ekiyo faa bin, fia ene send yani were mi ene sikpo ekedce re eni angozu kpo kekere eni angozu kekere tipo emi keme ye sei mie bia pene-mene, meakpo beh ebie yeria layefa tcenu tubo ebiyerin kyefa. Oruserifuun kpo firii ne tain se be <hesitation> oyin fun be e fini ne tain se be bilou genimi ye be buloru bilouowei be seimien otu mo ebi mienotu mo fakoro tube ari yerin akpo be kimi se mo nim i be sei otumini ebi aku paraki bo sei mo ebimo weni ke wenikposei aku para tasngbei ebi aku paraki dini aki a o ebi yila ye foa ye ebide ediyee se e di be akpo be eyise eya woro woro ke mi izon otu gba de ue ebi ere nnaa de tain se e bu tua ebi nimi kpo emini ago a numu gha sisei kimise ebi yerin ki yerin ebi yerin derin ye fa ebi yerin ki akpo be ye ebi eyerin yerin serise kimikpo su kiw dongha a bo su kedou kpo oyin mo kim otu moki eni oyin mo kim otu mo ki eni su don e pri mini